Énukuréén yaan irégmé yaan irégmé nikenumé do sinukuréén sasu pépé yo yoomé énaab wa ucilmé ihañihut énaab mara énaab néni éñapi mat uju ulugéén imbi néramba néŋapuli éni aan alét mat uju utiŋul sindo aw bécét marok énaab néni éŋapi babaj buniiw banja ékando éni bujoow fasimi jaraam butiiŋ bucé mat uju urooŋ yo écilmé injé ihañihut énaab.